ايه من المهم انك انت تقرا التاريخ لان انت التاريخ هو مفيد في ان احنا نفهمو التاريخ باش نعاودوش الاخطاء اللي درناها وما نكرروش الاخطاء اللي درناها ونتعلمو منها لانك انت لما تدرس التاريخ انت لما تجرا التاريخ وتدرسه حاولت انك انت تفهم الاخطاء اللي درتها وتفهم وما عاش تكررها